'O nā Põ'aono apau, ua noho ko'u 'ohana i ka hale a e ho'omaha ai. Hiki ia mākou e ho'oma'ema'e i ka hale a me ka pāhale. Eia kekahi la, e hele mākou i ke kahakai e pikiniki ai pū.